मयारू पसंदीदा खानु ची जन खानु पसंद ची मयाकू जन सब्जी ,सब्जी में मतलब ज्यादा बनूडु जन टमाटर और मसाला मुसला दलिते ाछु जन बने देन्दु और यो जन मेरी खीर ची खीर माँ जनन दूध डालदू और हल्का सा बादाम मिक्स करके दाल दू वो मुझे बहुत पसंद ची